Suọp ke nkañnnyin awake se ekeme ndia nnam usuñ awak eti eti ada suọp eyed usan, ada eyed idem, ada suọp è ada suọp eyed kpukpru mkpo k'utok. ediedo ofo mudaha suọp uyed ifanke ke ntak ah suọp edi uwem owu esi ifin ke okay edieke ofo enyemde ndida nda enyene idem, esi mbabad k'dem owu amam ite emi eketide nte uduk amamum akama, mme mkpeñe amum akama kpukpru, mme mbaba oro kpukpru, suọp idiyedeisi kpukpru so suọp afan ke ki suọp afom ma nnyin mi ke itu, suọp amam anerm ati adiwak mkpo k'isọñ itu eke ono nnyin ma k'atọk nnyin kied kied Ntak nnyin made ndidọho ke suọp afan eti eti muñyeneke suọp k'ufọk edi owu ndọk siak suọp ekeme ndinam ufọk abari etie mbabad mbabad awud suọp midukhọ k'ufọk, ufọe mfo ifamke and suọp anam ufọk mfo eyine asema kpukpru mkpo mfo, kpukpru idem mfo asana, ọfọñ mfo kpukpue mkpo ade nnen nnen.